So yaarugol yeeso haala mun haalaama, e leyɗe amennɗe ni miilotoomi, min ndonki faa hande yirwude. Min anndaa bone oo yalla e laamiiɓe woni naa e laamaaɓe naa, fu. So wanaa ɗun, <hesitation> yirwere e yaarugol yeeso <hesitation> huunde fuu ɓuraa ɗun. E ko yeeɓetee jaati.